Kodrok kan bahar nu kan, bahar nuŋuti aŋaa niyek kan naa oŋon̰i. Bahar aayirii waŋ tiŋ aŋaa niyek kan naa, nimiree andaka enjii lollii, enjii bitagin nan naa kaa, tasun nan ner kaa, gulee nan ner kaa lollii melee andaka kolii kaa jaa lutoo aŋaa niyek kan naa lollii tiŋgesi. Tiŋ bahar nu enjii andakati kodrogin ner hor ti, kodrogin ner niyek kan naa oŋon̰i. Bahar tiŋ kolii lutoo yaa jaa win̰aa kaa lollii tene. Hut taanu ju, aŋaa niyek kan naa kollii nuwak nuwak lollii tene. Wujaa bahar nu tiŋ tindagin aŋaa niyek kan naa faydek kulak tene jul sun bahar gan̰nun luwaa taanu ju aŋa niyek kan naa lollii, wujaa nimiree, wujaa gak dum dridriyaa an tindaka almaŋ waanju, wujaa lutoo toonu waanju, keyi luwaa tiŋ nun naa n̰a ojuu wondrokuchandi. Kodrgujaa tii kaa tal kodroo niniŋaa ju tene. Chadar ju tenee, luwaa ju tenee, yak jaa kodrogu tii komolok andaka wujaa«hesitation» erniŋee kadaaden naa kaa jaa lollii taldromsiire indasa surse almaŋ nugu win̰i. Annaa tika tii kodrogu lutoo nonnoroy lollii tene, wujaaa tii tal dum tindaanu faydek irik ke kulak tambay. Barik kaa jaa aŋaa niyek kan naa kulak tirfi, barik kodrok tagin kaŋ andaka kokon tondromsoo kaa jaa kiken tan, kaŋ nenii andaka maan̰isii tal ndrosun tii kaa tal tusee kaa kiken tan, wujaa drabak taa kaa sagar taa kaa, tojom taa kaa lutosii lollii tal, lutosii yak jaa kay nugu lutoo nonnoroy nindrii ndrimsu tinŋesi. Annaa tika kodrogu niyek kan naa oŋin̰andi. Bahar nu tiŋ jaa luwaanu nambay kaa, chadar kaa kullisir tene, chadar kaa barigin dum mbok zoŋoonu turfontee ti. Chadar yak jaa n̰aa naa taanju, wujaa hadar sii yaak jirjir tanju, wujaa, waaluu taanju, lodoo taaanju, mokuroo taanju. Esee taanju, kuchumuu taanju, monsonoo tanju, bumbuter taan ju, bahar gan̰nun beedum zaraa sun aasuŋun enjii layik tiŋ tii kaa n̰ateeti, abaabat taanju, usoo taanju, lutoo ke goyerka niitaandaa kay bahar gan̰nun enjii tenee tiŋgu wujaa diŋser ju kaŋ tee taa, wujaa ndiŋirin, enjii kandarakadaanu diriŋel ju kudatee taa, wujaa diŋser taŋtuunun ju cow kir tee taa, wujaa almaŋ nunguti kandaŋteetaa, wujaa naragudum kuchik taanju, karik taanju erniŋejk taanju dumnanu keyi waŋ ti. Wujaa bahar nu kaa met liŋak ndriyan jaa baakirak jee kullisir waa kaa waanan kalaanu balat nun ner balat nun. Baakhirak jee tiŋ dittir met safar su keyi jaa subba taa kaa, wujaa lutoo too taa kaa keneritee ti. Wujaa kolii konii andaka yikee nas waakaa yay kolii yiken seseltuu kin wujaa gak gelek nak tuyoo kaa, yochu weeletee ti. Annaa taa waŋ kan bahar nu aŋaa niyek kan naa ti tiŋ kodrogin ner horti, wujaa tiŋgu kaa jaa kodrogin ner niyek kan naa oŋon̰i. Tiŋ kaa jaa faydek lutoo n̰aa naa ju tenee, weeletee ju tenee, hedimwiretee ju tenee, annaa tika ti bahar nu kodrogin ner aŋaa niyek kan naa oŋon̰i.